སྨད་ཧེ་སྨད་ཚེ་ནང་ལོ་བཅུ་དེ་ལབ་ཏེ་རང་ཁལ་ཆེན་ཧཱ་པོ་ཨིན། དལེཡ་ནག་ཆ་སྐད་ཁ་ཁོམ་ཁོམ་སང་ཏོ་བཅུ་དེ་གུ་ཏེ་དམེ་ལེ། ཉིམ་ཆེག་ནང་ལོ་གེ་ལ་ག་གུ་ཆམ་སྐད་བཅུ་ཐུང་དགུ་པོ་དེ་ཁལ་ཆེན་ཧཱ་པོ་ཨིན། གཁན་ཕ་སེ་ན་བཅུ་དེ་ཐུང་ཐུང་བ་མན་དེ་ན་ནག་ཆེ་ཇུ་ནང་བཅུ་ཁོམ་ཤར་ལབ་ཏེ་ཧཱ་པོ་ཨིན། ནག་ཆེ་ཇུ་ནང་བཅུ་ཁོམ་ན་ནག་ཆ་ལོ་ནག་ཆ་མན་དོའུ་བཅུ་མང་པོ་ཐན་དེ་གུ་ཤ་ཧཱ་པོ་ཨིན། དལེཡ་ཉིམ་ཆ་ཏ་ཤར་བེ་ཀླད་སུ་འཕེ་ལུ་ལོ་ཀ་པོ་ཐེན་མི་ལེ། ནམ་ལ་ནང་དར་སྐད་ཁོ་ལ་བཅུ་ཁ་ད་ཕང་ཁ་ལོ་ཐེན་གའོ།